في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، ولكن قرر هذا الشبح أن ي- يقاوم وأن يتجاوز هذه المخاوف، فقرر أن يبقى في الظلام ثلاثة أيام، فذهب الشبح إلى مكان مظلم فجلس فيه ساعة واحدة ولم يستطع التحمل، فعاد حزين خائب الظن، فقرر أنه يحاول مرة أخرى، فذهب الشبح وجلس في الظلام لمدة يوم كامل، كان الأمر صعبا جدا، فحاول أن يتجاوز اليوم الثاني، فتجاوزه فعلا، فتجاوز اليوم الثالث بكل سهولة إلى أن أصبح لا يخاف من الظلام نهائيا.